Ēfirigo gukakaan yo békaan waaf nujébi, nang maréém maal majébijébi nucaméné, aw bémooj mo uŋaar ubando néfirigo yayu, <noise> nunaak mo jaraam mujébi, nupuréén nuréém. Imbi may waaf nunomulo babu éni ulako tiyééŋ piyo wo bugakajéén, aw béŋawo ubando néfirigo yayu jambi utariya gakajéén. Nafa yara éfirigo yo yayé.